فمه ليله <hesitation> لقا رائد فضاء نجم يلمع في السما بطريقه غريبه أيا قرر يصور نجمته و يجمع بيانات، رجع للكره الأرضيه وكيف قام بتحميل البيانات اكتشفو انو الجم هذا فيه طاقه غريبه يكون مصدر القوه العلماء بداو يتسابقو باش يفهمو الضاهره هذيا لكن رائد الفضاء <hesitation> كان يعتقد انو نجمتو <hesitation> رساله من حضاره أخرى.